ما عنديش خيل، عندي خالات، أولاد خالاتي، ستة وبنات خالاتي ستة، ديما نتقابلوا، وكما نتقابلوش خاطر السكنة مثلا بعيدة، ديما نحكوا يوميا نحكوا مع بعضنا بالتلفون المسنجر، يعني ديما بالنسبة لعمومتي الحقيقة ما نيش ياسر مرتبطة بيهم، ما نحكوش ياسر، ما تواصلوش ياسر، ممكن آخر مرة تقابلنا فيها عام، ولا حتى أكثر من عام ينجم يكون ما تقبلناش.